<hesitation> I fitadiava asa lo zany da tena asakasaky, da misy fotoa zany refa tena <hesitation> mazoto ogno, da ndre dimampolo isan-kerignandro zagne mail alefa refa tena raha, da misy zany io da <hesitation> mahazo da retour anao lahatagny fa misy da <noise> da miogno avao da any, sy fantatry hoe nagnano akory, mbô hisy valigny avao izy ty na hoe raha fa defa efa izay mo zany gn'anzaragny da miezaky mitady avao anao ndre da raha la da mandefa signitry avao zany anao fa eo- misy fotoa da dimapolo a koa hoe zakaiko za zany gn'alefa agnatin'herinandro.